Молния барои бастан ва кушодани либосҳо, сумкаҳо ё пойафзол истифода мешавад. Он аз ду қатори дандончаҳои майда ва як сараки ҳаракаткунанда иборат аст. Вақте ки мо саракро ба боло мекашем, он дандончаҳои ду тарафро як ба як ба ҳам мепайвандад. Дандонҳо мисли қулф ба ҳам медароянд ва матоъ ё либос маҳкам мешавад.